Io Canada io koa zany tany manintsy io sady <hesitation> tany miteny anglisy avao koa zany i aloha <noise> de kolotsainan'olo an- de olo agny zany tia mitsangatsanga, tia miarakaraky igny, <hesitation> karaha zay koa zao ohatran'ny hoe tia fihavana avao koa zany olo agny.